Banque yo yoomé fubaŋum sikori; muñagum sikori miin alunlum akané. Néni aan aboñuli sikori ba kuhikuhi sa mémééŋ; do banque yayu nuñumé éjoow béyabul so; wala nujéék babé sikori samémééŋ saan ujut ubang yaŋi, do banque yayu nuñumé éŋa so ubang. Imbi ujoow jo uhajo so nujoow bodo uñagul so. Banque gujéék yo go gagé.